म्हारा उन गांव री साइड में जको जानवर रंग बदलना वालो होया करा है बिण मैं आम लोक आम भाषा में केलदो केहा करा हा। जको खेडी अर रुखड़ा माता ही रह्या करा है। बू जद्द कदी भी माय अर माय पानी रो टाईम होया करा है विण टाईम वो अपरो रंग बदल लिया करा है। वो झाकी चीज़ माता ब्यां करा है बिंगा थोड़ा ही टाईम बाद में बू आपरो रंग बदल दिया करा है अर बिना रंग बदला। बिंगी खशीयत होया करा है वो खातून खातून पेड़ माता चढ़ जया करा है। पेड़ रा माता चढ़ना री बाद में बू आपां छोटा छोटा जीव जंतुआ रौ शिकार भी कराया करा है। अर बिक्की एक खासीयत होया करा है कि बू पेड़ मात खातून खातून चढ़ना वास्ता माहिर होया करा है अर वो रंग भी बदल्या करा है।